<hesitation> ndayanza ovusuma okhulondakhana ovusuma mukunda onyala okhulima mukunda ne shokhulia shirulamo shinga amatuma kano kali rahisi shichira onyala khuvukulakho ovusie <hesitation> nofu ofuluka kata ovusara <hesitation> likhuvi lino nofuka ovusuma nolachira newakhalachira nakhandi onyala okhwenyakho akhanyama khano nakhanyama khano shichiranga khuyanza toto inyama yino ne ikovango ovusuma novusuma vwene ne khandi khuyanzanga ovusuma khulondkhana khuli avandu avaluhya avaluhya vayanza ovusuma vayanza vayanza ovusuma ovulayi nofuchire nofukanga ovusuma vuno chaka okhwalikha amtsi wakhalikha amatsi nofuka ovukula amatsi kakharavachira nofuka ovusuma vuno ofuka vusuma vwene ovo ovulayi omaala wakhamala ovusuma vuno ovulayi vwene omale ovusuma vuno nilano nivuyia vwakhayia ovulayi vwene notema okhukhola shina nora khusahani nora khumesa novolera vachukuu hamba khulie vusuma vuno novusuma vuno ove nokasie ovusuma nende tsifwa tsiosi tsiosi kata lili liseveve kata lili emiroo kata tsili likhuvi nora khumesa netsifwa tsiawachama sana kata lisukuma lino khandi orumisherekho. Lakini lisukuma lino vavolanga lireranga ulcer lakini ovetsanga nowamanya noli nolinde ovulwale nomanyire olinde ulcer lekha okhulia lisukuma nomanyire <hesitation> olitsanga emiro tawe tsireranga tsifuko rula khumiro shichira omundu mulala alitsanga emiro navola this thifuko reranga tsifuko funding alie omurere kuno avola omurere nomulayi ta nomurere kuno kukhonyanga shichira ovusuma vutsitsatsa thimbiro shichira ovusuma notukha nolia omurere kuno ovusuma vutsitsatsa tsimbiro okhurondokhana nomurere ne fiokhulia fiali vyava avashiere vali vakhali shalinji shitiani eshitiani shino khandi sharulanga khumakanda moteshe ovulayi vwene eshitiani otsiyire ovulayi vwene wakhatsiyira mofulukunye ofulukunye wakhafulukunya morekhu orekhumaika moteshe oteshe oteshe eshitiani shino otuvule otuvule otuvule otuvule wakhatuvula novukula eshitiani shino nokhola shina nolachiraa ovusuma khandi eshieneshi shareranga ovusuma ovulayi vwene vwa makana <hesitation> shichiranga nikhuchama ovusuma vuno mbu ovusuma vuno onyala khuhinia mukunda amatuma norumishira shichira eshindu nochamba nochaka evindu vindi novusuma nolali namatuma tawe novutinyu namatuma kano karula mukunda mukunda kwenoko okasie vulayi vwene khandi indi mulimachi shichira nolali mulimi tawe novutinyu nonyole oriena amatuma kathana novola olekhalatsa munthu. Wikhale munthu mwatsana shotsitsanga okhulima amatuma katsana ta ninolie shi shikenyekha ovukule amatuma otsie okhole shina otsie <hesitation> onyole amatuma mukunda olava omutofu ta tsitsanga mukunda khonyolemo shokuhulia notong'atsa mbu wekhali munthu umu efienefilakhunyola findu fikhunyolamu ta iwe tsia mukunda wakhañyo wakhasamula mukunda morulemo niwakhasamula olanyola efaita muku mukunda shichira mukunda nekwo kureranga efaita ne novola mbu wekhaletsa mukunda omo wekhaletsa munthu nishikhunyole hena nonolakhavire paka okhave shokhulia khuvulano <hesitation> nokhole shina khonolie khandi rula oluya nolarula oluya ta mwana wanje shininyole shokhulia ta paka orule oluya khonyole shokhulia otsie mukunda wache orulemo omanyetsa ta ndakhakakho havuleka hano ndakhachonya lakha inthie ingo nulwo lwovetsanga nose nosetanga amaisha koko shichira amaisha koko kano nolaseta ovulayi tawe mbu ovole mbu wayekhalatsa munthu mbu fiokhulia filakhunyolatsa munthu viokhulia vikhunyolakho munthu vava vukula viokhulia vivio samula khonyole viokhulia viokhulia nolasamula tawe nokhole oriena khowanyola fiokhulia khandi khowasomia omwana khandi kata amatuma kano nolimatsa ovulayi vwene. Olakusiakhu nosomiria omwana nomwana <hesitation> amanye <hesitation> mama yaku yafunanga amatuma akandi khuliakhu akandi yasomiriakho paka onyole omwana wakhola shina wakhamala esukulu ninovola wekhaletsa ndeee omwana nasome arie kasana namakhono koko kaviri kano khomwana huo akhole shina khasome vutsa nolakasana omwana shasoma ta <hesitation> tsia mukunda <hesitation> kata nonyolakho rufwa runo notekha nokusiakhu omundu alakhuhakhu tsishilinji kata hamsini hamsini tsilia lesa havundu omwanao alanyola ekalamu nomwana akhola shina arumishira nolekhale norufwa rwene notee <hesitation> nolachiraa tawe mbu weyakhala mbu ndeee nonyole hena khavatsa evindu nokhavakho elwanyi eyi <hesitation> norakirisiakho evindu vino norakirisiakho or orutuma kata amaembe kano <hesitation> nikakhomere kusiakho ruembe oru noyira musokoni avandu vakhuhakho amangodo nokalukha munthu mumwo ninoendelea namaisha koko orio mno mwana wanje.